<noise> nge cosa jne'na para ni dona para ni para tji para ngura sine na nua xra gulandu jan ya jni jan este ga lechuga jan thi bueno nge cosa xruba nge cosa jne'na na nko nduthu jina ni ncho o nu ncho hasta ya sikja nchia pero lo que sigee thi tsigexin thi ntha nthaje tinga rinda ya xi undala ntha thakin kian xrina ya la tji hasta thon 'on yu hasta kai yu nchu sta ya tji para thusa'ian para xema'ia para yala thji hasta thon 'on ncho.